A wurtina karemai tawon fu se anyoɓɓa dum awogga ha asigata karema da ha nder closet majum se awara ajera kare maga ɓoddum ha pellel gotel ha awatata sarla daɓan ha awatata riga daɓan ha awatata pade daɓan.